Pus u ekiti tuk lhawa ki liwat este pus aceite mak- maklakaskin i pus axni para kawau lhawakutun para kgalhwat este pala xa kawau u lilhaway i tlakg kgama takalhwanan i pus uxa ama tu maklakaskin para mnteca para chiwani axni xa na talhawaya para nalitsiliy mole, osu para lhawaya mi lakgchalix, pus u na makglakapina miskitit nanatalhawaya laki na tsata na taxtuyacha <hesitation> cho este para stilikutun para mistap chiwani, <hesitation> pus natse u nali tsiliy tlakg kgama na tatakgalhwanan, <hesitation> pus uxan tun kawawi x- xmanteca este <noise> xtilan na tamakxtuniparakan pus lhati luwa tsama porque pus lha atsa makgastajkan lhakatikats chiwani listakni nim para <hesitation> alimentos osu para kux chiwani para mixkik, <noise> porque tsa tamawapat lha katsiy chi wani stak uxan tun kawawi xalatsa xtilan pus lakgtsimpat kawawi chistakma, i pues kuesa kawawi max nawaya xa <noise> pero pus lhati lu litsilinan tsama mani xa kawawi manteca osu aceite xa lu maklakaskinkan e atsa. Pero u manteca tustakan atsa tun kawawi lakgtsina chi makgnikan paxni pus tsama xan pus makgxtakg xmanteca axni laktsilikan, tsama xan kgam nalha lhalu tamawaparakan tun kawawi tsa <noise> lichinkan porque pus wankan lhaxkats tun kawawi <hesitation> chiwani lhawakani tsama pus lhala katimaklakaskint tawan, <hesitation> pus mat u mat tu kawawi xalak atsa paxn tu maktikan tsama kawawi atsina kgam tsama manteca tawan, <hesitation> <noise> choxi kawawi ipara laktsiliy chiwani <hesitation> pus taxtuyach kawawi xa- xa- xaswayank tawan este tatalhawa xchaukan tali taxtakga tsuku ta <noise> xa chichi xa chichi natsuku natamaxtu pus natsuku talhawa <hesitation> tatalhawa para matsat para chiwani no na pusmilikan i pus na mixkikan pus kawau kgama wixi nawayana porque pus chichi lha kati- lha kati wankun para lha xa chichikawa, chino como xa chichi pus kgama takgalhwanan tsama mantekachau tawan <hesitation> tsama xa maklakaskinkan manteca, i pus aceite xa lha lhalan katiw talhaway min chau porque pus stakgaw takgalhwanan i pus man uxan kawawi tsam miliwat nali tsiliy. Pero ps na wilapa tunu aceite tun kawawi e na maklakaskinkan chiama para tsa tatalhay chiwani este para tsa kunini min pan chiwani pus na natse una waparay pero xa chichi xa minkape na tawaya na lakgmakapin tsama aceite.